Kodikanti xhitati ta kidanñati tedii, yitati xhi tinriuté, tá tiundu nruté xhenoti noxhi tinriuté xi, nraviti chí uj <hesitation> ti davii njuti danandó ni uj. <hesitation>